Mi yelanno mi mara waɗataa jaɓde toɓɓere chef. Ko ndee, miɗo waawataa heɓugol looti nder ɗon ko miɗo waɗa njam e cuuraande ɗiɗi. Chef ngol o waawataa ndaarayde fiyaangu ngoni heɓugol njamaaji ngal.